والله ما عندي شي لعبة مفظلة أنه أني مو من عشاق اللعب أنا شخص مشغول منتبه لمجال شغله دراسته بيته لكن ما تستهويني الألعاب ولا ولا تخطر ببالي اصلا أنه أجلس وألعب شي لعبة معينة أبدا.